Gne atao hoe carte bancaire dia karatry raiky a omenigne banque tegna ategna raha ohatra ka manokatra compte amin'ny banque da igny asofoka ame GAB, da anao efa mana mot de passe amignao, da igny mot de passe igny tapenao ame GAB eo da afaka mahazo vo, afaka mangala vola ame, ame compte bancaire nao anao fa sy mi mila milahatra agnatinao. <noise>